بنګلدېش په نولس سوه یو اویا کال کې له پاکستان څخه د اوږدې مبارزې، سیاسي بې‌عدالتۍ، او یوه خونړۍ جګړې وروسته خپلواکي ترلاسه کړه. دا جګړه هغه مهال پیل شوه کله چې ختیځ پاکستان یا اوسنی بنګلدېش د سیاسي حقونو غوښتنه وکړه، خو پوځیانو یې پر ولس ظلمونه وکړل.